Go ra sop kana pel mana papalum, a sop i taleke pu na vuvuas na mal me, u na vuvuas na pelet me, u na vuas ra pala pakam me, ba u na gumu me. Ari u na vuvuas na mana mal me, go ra mana mal da la ule pi da la mong bat dat. <noise> Io, pi ari ba u vatur pa nam ra mana mal ma ule pa ia ma u vana papalum, u vana vavailik, ba u vana pi u pait ra taik a work tai ta manga na pakana dari ari aro nauma ba aro Kokopo, ba uro ra town, ba u kau me tara balus ba u kau tara kar. Io nam kada mana pala paka iala vairop ra a mangmangon, io ba nam ra mangmangon i vila irop tara pakai dat i vana tar ta nam ra mana mal, io namur i mal varike ra vana manga na niangina nina iala, iala angina ma pi i boina ba ari ule vapar pa tava na mal koko u ulule mule, tago u na nunuk ure ra mana talaim, a mana, a mana lain dia papalum guvai meu. Pi ba koko ulule mule nam ra mana dur na mal. Pi u na papalum guvai ma diat tago a u mana, a mana bilou diat kir i manga takodo. Ari dia tar angine ta manga na niangina teleke pi dia ta mait, teleke pi pa dia ta mainge pi dia ta papalum meu, ba teleke pi dia ta, kir dia ta ru pa u, dia ta ve u ba kaum mana mal i dur ma pu na vana nagunan u na gumu pa ka boko ma u na varkia. Io kir da mainge pi ta vuana na paitia damana <hesitation> ta dat. <noise> Io i boina ba pi data valaria pi data vartovo, pi data varva gomgom vatikai. Io boina ba nam ra mana mal ari da ule pa ia, da kia vue <noise> da vung guve, io namur da vuvuas. Io ba da kap nam ra mana mal pi uro na tava ba uro tara mana pal na vuvuas, data sop nam ra mana mal, go a vana papalum kai ra sop dari. U na sop nam ra mana mal, u na sop ia, u na sop ia, u na sop ia tago, pi na takan vue nam ra niangina na pala pakam, ba kan ba u tia ruaka ta magit ba kan u tia ki ika tai ta magit, ba kan u tia <hesitation> u ian tavana nian ma i talingir tar ta kaum mana minong ma <noise> nam ra niangina i ki ba ta manga na <hesitation> varvakaina i ki nina pi na na vadur nam kaum mal, io u na vuasia, u na borosia nam ram sop bulang ia la maravut ra, ra boboros, ari u sop kapi tava na dur na pakana ta kaum mana mal ma u na borosia na molo nam ra binoros tago <hesitation> i maravut nam ra, nam ra mana varvakaina ta kaum mana mal pi na, na, nam ra sop na takan vue. Io nam tikana papalum kai ra sop. A vauruana na papalum kai ra sop ure ra gunumu. Ari u gumu ma ra sop i maravut pi takan vue ra dur, go ra mana dur nina ia la ki tara mana pakpake dat, kir i tale pi data gire, data kairane, data kairane ba iau dari ba iau dur, <noise> ba data, pa data tia gire ia kaka ba data kakaka, ma data nukia ba iau kakaka na diva laka go, ta nam ika ra dur. Io i boina ari u gumu ma ra tava dari ba nam ra tava vakuku kir na pait ra papalum pi na varva gomgom. A tava tago a tava ka <hesitation> i dari ika ra mana magit nina da iaiania, kir i manga varva gomgom da nia, io i maravut dat pi da lagar papaka ma kir i takan vue ra dur. Io ba ari u gumu ma ra sop i maravut pi takan vue nam ra mana dur, kir i takan vapar vue ia kaka ba pi i ti tak vue iat ta evut na mur u na <noise> kakairanai bulu. Tago ari pa u na gumu ma ra sop ea u na kakakak, u na kaka ma u na kaka, ma u na kaka pata ningo. Io, iau kir iau mainge pi na kakaka, io iau nukia ba i takodo pi na vuvuas iat ba ina varva gumu iat ma ina sosop iat pi na mur, pa ina kakaka livuan tai ta u mana. Tago pi ari iau tar gumu papa, iau pait kaugu mana papalum kir pi na varvakai mulai ma ra kaka vurbit ma ra ta ra pakagu. Io nam avautuluna ure ra vuvuas na pelet, ma a vuvuas na tabarikik, <noise> ari da ian papa ta ra mana pelet, a u mana dia la talanguan kir dia la vuvuas, ari dia par ta ra nian dia vue kapi ra mana pelet. Io ari va tuk tar ta ra <hesitation> abung ningene nam ra mana nian i petep tar ta ra, petep tar ta ra pelet io pi u na maravut ma ra takan vue nam ra mana pipia na nian ta ra pelet, u na use ta ra sop, tago a sop na maravut u pi na rubat vue nam ra mana dur. Tago ari u vuvuas varurung ma ra tava vakuku ka u na tia girgire ba i gomgom nam ra mana pelet ma mana dur akamana tana pa u tia gire tago ba, go ra, mana, a mana dur nina iala ki vakai ta ra peke dat ma ta ra mana pelet, ma ta ra mana magit vurvurbit, kir da girgire. Ari ga u na bilia u na kairane ba au ma go aika kutu na pipia boko go nina pi da tak vue. Io pi u na nunuk kapa u na varvatokodo, u na, u na, pu na vuvuas bulu iat ma ra sop pi na boina. Io ta mana pakana bulang di use ta ra sop pi di <noise> di vuvuas na kar ba a mana tabar ikik abara nagunan, ari ba pata vuvuas marasin nina dia la, <hesitation> dia la papalum me pi dia la vuvuas me, di vurue tar ika ra ika sop, di ka tar ika ra ika sop tar tana pi da vuvuas na tabarikik. Ma go ra sop a bona magit nina i ga vaki go ra sop ba iga nuk pa ga go ra nuknuk pi iga vung guve ra mana tabarikik pi dia ga mal pa go ra sop me, a bona nuknuk nam iga paitia tago i maravut ma ra varva gomgom, i maravut pi <hesitation> keep ta ra mana, tarai ma vaden ba mana family pi dia ki ta ra gomgom na pakana. Io, go ra mana bul ari dia gumu ma go ra sop, i tabu pi data antar ika ra sop ta diat ma dia ta ti tibuna na gumu, data vagumu bulu diat, <noise> koko da vung kapi diat abara ma ta vana bucket ma tul diat pi dia ta gumu. Tago ari dia gumu ma nam ra sop na vana tar ta ra mate diat, teleke na kalangar ra mate diat, ba na makmaki io diat ta tangi. Pi ari gal diat ta ngala ta ik pi dari diat ta ki ta ra kilala ailima ba kan laptikai ba lavurua, i takodo pi diat ta gumu vargonoi. Ma ari boko dia pede dari ba dia ura kilala ba utula kilala, i boina pi ba data <hesitation> vag-vagumu iat diat, pi nam ra sop data aviris ta ra mate diat ma data vuas ra mana pala pake diat, tago i taleke pi na vakaina ra mate diat. Pi data nunuk bulu, pi na mur data manga balaure kada mana bul. Ta ava kir na varvakaina pi dari ba na vakaina ta na pi na vakaina ra mate diat but a mana nat na bul i boina pi data mal diat dari iat ba mana nat na bul tago, <hesitation> nam na turbat vue ra <hesitation> ani pula, dari ba i taleke pi dia ta ki na mur dia ta pula vakaian ba ta go ko, ta nam ika ra sop, tago kir da varbalaurai bulu, <hesitation> pi data valar bulang ra <hesitation> a varbalaurai ari da use tana ure ra mana pelet ma mana kabala. Ari data cook, data valaria pi data check iat ta nam ra mana kabala ba nam ra mana pelet, ba nabung iau vuvuas ma ra sop ma kan boko ta sop na ki vakai. Tago ari una vung ta vana, ta vana kabala na rice ma pa u tia gire ra sop tana, nam ra sop i taleke pi na vakaina nam ra ni cook nam u papait ia. Io pi ba ari ba u kapa ta vana kabala, ba ta vana pelet nina u kabu vuasia ika, u na gigira bulu na, gire ra mana kona tana pu na gire ba i gomgom ika, io ari ba i gomgom, u na gigira mulai ba ta sop i ki vakai tai ta mana paka pakana ta nam ra kabala ba nam ra pelet. Ari ba u gire vake ta ta manga na sop io pu na varva gomgom mulai. Tago kan u na tia cook vuai na mur dia ta kankan iga ure u, ba ma u laka pata matam laka u, pu na gire go ra mana nian ma u na, u na cook. Go u tia cook vakuku ka, pa u vuas bulu pa go ra kabala, ma kir ba tago u mainge pi u na cook guve ma ra sop, ma nam u tia ngap ika. Ia kaka ba ta u mana nina dia tar manga mulmulum ma dia kikiung pa u pu na cook, dia ta kankan iat. Io i boina ba pi u na gigira bula papa iat, io na mur u na, u na cook. Pi koko u coo-cook vuavuai ika, u na valaria iat pi u na cook ma u na gire bulu para mana vuvung, pi na mur u na <hesitation> u na cook bulu pi anian kir na ang na sop. <noise> io go ra mana mal bulang, ari da vuvuas nam ra sop ari u vuvuas ma u vuare, u na valaria pi nam pa u vuare boko u na, u na lut vue iat nam ra sop, pi a ang na sop na papalum ika pi na varva gomgom, kir pi na ki ta nam ra, kir pi na ki ta nam ra mal. Tago ari ba u vuvuas par ma u ti vuareke, <noise> io i taleke pi na vuna pa u pu na kakaka tago nam ra mana <hesitation> a mana papalum kai ra sop iki boko ta nam ra mana mal. Pi ari u mainge pu na vuvuarai, u na valaria pi u na varva gomgom mulai, pu na vagomgom bulu vue ra, kir a tava ka ba a dur ika ma u na vagomgom vue bula nam ra <hesitation> a mana pipia na sop ba na ra mana papalum kai ra sop dia papalum ta nam ra mal me. Pi da mana ari ule pa nam ra mal ari ge, u na kairane iat ba na fresh ra pakam, tago i gomgom dari mule ke ba i kalamana nam ra mal. Io nam nina ra mana papalum kai ra, kai ra sop, boina.